പുരുഗുലു മനുശലല്ല മതല്ല ദോഉര കകുന്ദ ഗന്ദലു, ശബ്ദലു, ശരിര് ഭശ, കന്തി ദോഉര കമുനികേത് ഛേസ്തയു। രസയന് സന്കേതലു। പുരുഗുലു ഫിരമോന്സ് അന്നേ രസയന് വിദ്ദലു ഛേസ്തയു। ഛോഉതി പുരുഗുലു ഉകദനകോകതി അഹരമ് ദരി ഛപ്കോദനികേ ഫിരമോന്സ് ഉപ്പയോഗിസ് സന്കേതലു। തേനേതിസ് ഹിത്ഛരിക ഫിരമോന്സ് വിദിദല്ല്യ് ഛേസ്സിഏ ഇദര തേനേതിസ് പ്രമദമ് ഗുരിന്ഛി അബ്രമഥമ് ഛേസ്തയു। കന്തി സന്കേതലു। ഫിരേഫ്ലിഏസ്തമ് ശരിരമ് ലോപേല് കന്തി ഉഥ്പഥി ജേസ്സിഏ ജന്തനു അകര്ശിന്ഛദനികേ ഉപ്പയോഗിസ്തയു। നിജനികി പ്രുഗുലു ചോമ്മോനുചതിഓന് മന് മഥ്യരന്നു പന്ഛുകുന്തയു।